Naa, ja ka fator pma ja kuu chir in vilu chir in lusu chir pos kototi kototina xir kototi vele wusun satotina.